Nyamdu mabbe beldum masin, ha nder nyamdu mabbe don, chorba, be couscous. bedo defa nyama nyamdu ha chi'e mabbe ngam beldum masin. nyamdu on je al'ada mabbe himbe lesdi mai do nyama dum ngam do vela be.